Mɛpɛ dɛ mɛyɛ obi a <hesitation> mutu mirka a aa- magye dzin osiandɛ mankasa no m'enyi gye aa-agodzi ho nadze ntsi no m'enyi bɛgye dɛm edwuma no ho. Ɛno so no bohu dɛ metumi tsentseen mpɔw mu, menya sika so de ahwɛ m'ebusuafo nna medze enyigye koraa babrɛ nkorɔfo a abrabɔ m'. Obi wɔ hɔ a ɔtse hɔ a n'enyi nka a mutu mirka ɔbɛba na ɔaba a bɔhwɛ m' ema n'enyi agye ntsi no <hesitation> mɛpɛ mɛpɛ ne dɛm dɛ mm- mɛyɛ obi a ebi a misi akan megy- mowɔ agodzi mu a magye dzin.